No egaq ma uma söögi sisse egaq ka joogi sisse hariligult tsukrut ei panõkiq. A no ku panõ, noh, määntsegi hapnõ mahla sisse vai hapnõ täi sisse, sis tsukrut ja mullõ miildüs pruun tsukru rohkõmb. Mett ma nii pall'o ei panõq, mõnikõrd.